Ngnoodone gnoodone-goré woo ringi nhaanani mbootu iwoo nnaanani mboode: ghuna iféé nkoosaname. Nkoosaname dii maalima wuuna iwoo nanné mbootu. Ngoo yick fuu thiiriingma mu la thiiriini. Akane mbootu la fuune itiignéétima wuudu maalima. Saama nféé njii, maalima laa fuune kaa roome mass roometu ghuna an saambu ghune. Nkoosanama dan mbééla féé an koosaka. Ala fuune kaa jéérti, waama nsiighine, moo saame mu ghandi. Wuuna iféé-niirane-ignooju nthiighone: nkoosanama dii maalima. Ngoo ruumani maalima doorong, dii naangi-kumba ngnoodna danane, fuune dan mbootu, mbootuma la afuu tiignéétine. Nsu-waama nsiighine, anii faa ngwéékma kaa féé foo mbootu. Ghuna awii tiignéétine. Nsuughune nane nnéé ghuna arémini ka fuu nghuna awii tiignéétine. Nsuughune nane nnéé ghune aréémini kafuu ngwéék. Wuuna féck nnangi ngnoode-nro. Ngoolema fuune fuune woo nanna dan mbootuma. Ngoolema diimo yicki nii idii fuula ngoole ngoole, nii waama ka siighine nan nii waama kaa siighrane nruu baadenane déck fuufuu mhiine faa dhaabe. Ngoolema fuune mbootuma woo nanné. Nsuughune ma lé-a-nii-faa ngwééma. Bao nsuughuma awoo lééni niir yick foo. Mbootuma ghune na akane bhaarja. Fuuna féé ngoolema. A diimo nii fuu nii ka waama ka siighine, fuu miine faa dhaabe. Nféé ndiithi mbootu nfuu siitini Dii duunkaméréma dan, fuuna dan mbootuma agna nonné. Yaa bhiiké awoo nonnéé? Pabia <hesitation> mbootuma ghuna awii nuuyima koy. Nuu boode ndiiti koodu laari woo, ala thiickari ka fuu ngwéék. Yéérwoo yéér song; ntiiyé léémi, akane woo siintimi. Ntiiyé léémi-a- athiické. Akane yuurnatume, fuuna féé duuckamérama mbootuma la akane yuurnatu. Ghuna mbhiiké jaama jaama worama mu yick ni fuu gwééma, mu déye bhééna la tuuntang foo nangh. Naa muumu ki-wune-naa diimine ghune afu yuurnatime ijoorane june naa thiickani déck, a yuurnatime jii. Duuckamérama naa aféé an saama, nuu dockonani, nuu gnaa gnaa nani. Nuu diimo kuuyema féé an sanga, mbhuughune fuune duuckaméra fuune kuuye, naa kottu. Fuuna dan kuuye bhuughma loo déé, duuckamérama. N-dii-nroog suuéma dan yamma ndii ni suungulema, fuune dan mbootu, nii nsaanoma itoo, kuunu, mbootuma, akane waalani duuntu wuune wuu iriibema, mhuumu bhééna saa fuu kuuka naa-a-tuu-amuumu mbééghine ibhééna mbéé ruumtume, mbootuma mu sa jééye akuuka bhééck dii nsiintama mbhuughune toowoone ni iriibema aroore. Fuuna féé suungulema, suuwéma idii ni suungule. Han nsééyina fuune fuu nnaah mbootuma dan mbhuru mbaanéé; afiidiri fiidirine nnéé lé foo waama alacka kuubuni. Mbootuma déé, nii docka nnéé waama araatani ni, a kuubuni ni. Maa fuune dan fuu-ku-nnaama nsiinati dan dan, nsééyigna fuu naama nsiinat. Nsééyigna, <noise> fu nnaama nsiinati dan mbootu. Wuune mbootuma wuune waama nsiinrane. Nsuughune nangh ghune maa jééwoo maa- mbo-waam-mbootu ghuna wuune ighaaji. Ni iyéme danane ngnaawuma nlhaa fééme an saatama, ifuu ghaaji danane. Nii moo mu kiisighi ni; mu la kottu dhii yicki yangh néé iféérimaanime. Maa ndiithi mbangh dambu mbangh kanack nruu thiini ni, nangh niirone naa nruu saame sa bhuughune wuune. Nii ighandi, maa ringi ka gwii. Maa nii nroog nsuua langhi yooni dii dhambu niikane ngoo yick naani fiine kanack. Nii nkuuckakuckma ghandi, mu la kottu ak tackmaasima la aféé, arééti. Wuune iwoo nonnéé dan mbootu. Nsuunghuma inonnéé, maa mbootu, iwoo nonné.